Ku yet a̱hyom ba̱ a̱yin a̱ swat hat a skya ya ka̱son u̱ ka̱sa ka̱pffun ka a̱n sang bvwo ka̱sa na ka̱pffun ba <hesitation> bvwo ka̱sa na ka̱pffun za brang zu tat ka̱bvwa ka zu ntat ka̱pffun ni, <hesitation> zun hywa di a̱ntyok u a̱ swat ka̱pffun ni a̱ wui tyyi du̱ccu a̱ bvwo nkyang zamani na ka̱pffun a̱ bvwo nkyang a ba bvwo ka̱pffun ni bu nkyang a ba yya ka̱pffun nyyi swatka̱sa ni nyyi na cong ba̱ rai bu̱ nkyang nzaan na zu yya ka̱pffun ni an shyi a̱ nu shek a̱ nat ka̱bvwa ba rot a̱mi kun sook <hesitation> uzamani na zu nshyi ka̱pffun ni swat da z ka̱sa swat swat ka̱sa njit da ka̱pffun, zeni hywa di ku zu swat nsang bvwo au <hesitation> ka̱sa na ka̱pffun to ku nu za brang za nu nat ka̱bvwa ba <hesitation> rot a̱nzan, nnyai ka ku zu̱ iyang ba̱nyet swat njit ba nnyai ba yin bvwo bvwo zamani ka̱pffub na ba a ryyi nkyang nzaan na n ma̱n bvwot ba̱ ruryim ba mom syi bu̱ ka̱bvwa ka ba̱n sang, ban ssong i ba̱ yin nat a̱za̱mson ba u̱ku̱jak ba yin nat a̱za̱nson ba, ka̱pffun ku̱yak ka̱pffun na sabo bu̱ bvwo na zamani na ka̱pffun a tyyi ku̱yak njit da ka̱pffun nat a̱zənson ba̱gungang Ka̱pffun ayin a tyyi drok a kap ayak a tyyi a hywat abat ba ku u n dyyi ami nnyai ba, won akuyak kapffun, nnyai zura kap di banok njit ba wwon usa kpa nom, ma kuyak kapffun na bvu ryyi da nnyaika ba, ayin a drok a su kap <hesitation> tsoran akutat a nat tswam swak a drkm ma nnyai ka baru kap nyai tswam akutat atantson sai tswan akutat ajenshring, rof kyang a na bvwo ni u kuemi, ma kapffun bvo nnyai kapffun na bu nkyang nzaan ba na kapffun na a tyyi kuyak a shai, awwon a ya tsot u kuyak aya kaf, karam aya taki ra nshyi ba bali ku tyyi kyang wan na u rai du kun dai kapffun ni ma kapffun <hesitation> nkyang aya nshyi, taki nshyi nyyi na na tyyi ka tup kyang bu kabaram bauncong ku rai awon usum bagamgang a ryyi buwo nu nkyang zamani na kapffun aza ba bu ayemi, won zu byyi zu byyi ba̱nok ku̱yak zamani ba ka̱pffun yin byyi ba̱nok ku̱yak zamani a̱ya nnyai ba ma ba̱n shyi ka̱pffun, zu byyi ka̱ccet ka ka̱pffun, zamani na tyyi ka̱ccet ka a̱ za yet ba a̱hyam kapffun, nnyai ka ku a̱yin a naat a̱gbadang ka̱bvwa a ru cong budi a̱tak ma bvwo zamani na ba tyyi zu shak nyya u cong di a̱tak bu̱ natu cong an <hesitation> tsaap, tsaap ntswam Hat tsaap ntswam ji n brang a bvwon bvwon a̱nyyi a̱tak a̱naai an shyi a ryyi ka̱ceceta, ka̱cecat ka a̱ nyimm a̱ na sook nnom ni a nu ka sook bu a ka̱bacin cong ka̱ram, a nyyi a su kpang ka̱ bvwa a̱ya u̱ brak, bvwo zamani na ka̱pffu a̱ tat ba̱njit ka̱bvwa a̱ya <hesitation> nkyang nzaan na za yya ka̱pffun ni au zu tssup ka̱pffun ni, nkyang a zu tsuup ka̱pffun ni a nyyi nnyai ka, ba ru sruk bu, a̱kpa am yya, ma bvwo zamani na tyyi a, a za kap nkyang a a kap nyai u̱ ku̱yak wan ni ba kpo shei nyai an kyang ku̱yaka a su nat i ankyang ba̱tro, nkyang tsuup a̱won a̱ shei nkyang a za ya ni ma cisu tyyi u na̱bvwa na̱yaan zu, ru, zura bvwo nkyang a̱ya nnyai ba, rot nkyang zamani na za tyyi zu shei, ka̱pffun a shya u bvwo kyang a yet a̱dudam wan nu ni, a̱dudam rwam wan nu a ka bowo rot nzan, du̱twang zamani ti ka̱pffun bu̱ bvwo nkyang zamani na ka̱offun, bu̱ nkyang a ba ba ni ka̱pffun ba na yya ka̱pffun nnyi nu na̱ brang ana brang u rwam wan na ni, a̱tyyi an yet a̱yin nu a̱ cong a̱nsahm ni, a̱yring za buu cyang ka̱ccet, zu ru cong nsang a̱kpa̱tak <hesitation> a̱vpa tak, kara̱m a̱ya, ma du̱twang zamani tyei, <hesitation> a̱tak wan na a cat a̱kpatak kpa utak wan na rot kyang u na tuk ba, rof a hwak a̱tak han na di kpong ba rof a̱tak wan na a tyi kyikyet ba A tyyi zu tyong du̱zuzrak n shyi ka̱pffun a̱won azatyyi ko kpa rwam wan na asso ka̱pffun nkyang n shyi a nu sso u nkwon a ryyi kpa wan na u tyyi ba̱shishet a nyyi <hesitation> du̱zuzrak nshyi rot a̱nzan, a̱nzana̱ a za ba mi, nkyang a zamani na zubwo ka̱pffun ni a za ba bu̱ a̱yemi, nkyang a̱ya su bu nshyi ka̱pffun ba da, zu bvu, daza ka tat ka̱yemi ba. Ka̱ccet ka zu bun dyaat ryang ka̱ccet u ni, hat ba̱nying ma zu cong a̱ntazwa na ni, zu ru cong ka̱byen na zu cong ntazava, ka̱ccet a shyi u̱ ba̱shekkwot a nat ba̱gbang ruk anza bami ka̱pffun babvwo ba yyat. Girgi ba̱shekkwot, girgi ntazwa n shyi nyyi na za brang zu cong a̱nsham i u naat bu a̱hwa, u yya nkyang njit bu̱ a̱hwa uyemi za byyi kpungtun, uza ba be ka̱ssok uza ba bu rai, u tyyi, rot a̱mi ka̱pffun, ku zamani na ni zun shyi ka̱pffun ni, ndyi a̱yin nu a̱nu shyaya ka̱son, a̱tsatsak kpungtun ni, ku a̱tyyi kassa an kyang zamani ka̱pffun ba, zu̱ byyi ka̱pffun nkyang wa ba̱ryat da nnyai ka, ka nu ryyat bu̱ ayin se a nat ka̱yemi, ma ka̱pffun a drok u ryyat bu̱ a̱yin, a̱yin a shyi ka̱byen lagos ka̱yeni ni a̱ ryyat ba nu ki rot anza, nkyang zamani na ni ka̱pffun nkyang ba̱ryyat da, dani ba̱jju jju ji nnyai ba̱ ru byyi a̱byou, a̱bou u nu ba ru ncong, ku a̱uom, a̱nyou u nu ba ru ncong, ku a̱yin a̱ su bruk ka̱yit a̱ tyap ba nku hwok ka̱bvwa ka nam shyi ni, to ama zu byyi a̱byou ba̱shong u ka̱pffun, anyi nu a za tyyi zu brang zu ryyat bu̱ ba̱yaan, u yya nkyang nzaar u̱ cyang nkyang nzaan, u̱ shai zzak nkyang nzaan, sarai bu̱ ankyang a ya, so za, n dyyi a̱ntyok u a nu shya ya ka̱son ka̱pffun an sang nkyang a̱ya ni ba rot ami ku a̱yin a̱ nu ya ka̱jon ka̱pffu sarai nkyang zamani na ni n shyi ka̱yat <noise>